Pues xic sandiüm najaw wüx najnej ajnchiüp owilxiül wüx ndoj ajuüech istamatec canacül tiüc najnej meáwan aguichey nindway indwey najnej atec owilxiül pues at atowan pues avese ajlüc capiiürüw wilpipind nayac ajong natec istamatec canox ajong najnej aguichey ayac aópa y acondiw ayac meáwan at xandiy pues ora najnej natec color pipüx najnej met pues xic sandiüm najaw ajcolorque najnej aguichey meáwan cuej ayac dios wüx mundo meáwan najnej aguichey mewan cuej natec onoc bandera apmawüw ticay monguich wüx patüch nüt mawüw ticay ajwüyiw noc bandera natec caquiej nic cants najnej aguichey niquic alinoc lat najnej pues meáwan guey sandiüm najaw najnej para ningüy pues weno ajguiay sandiüm sataj xic rsandiüm najaw ajcolorque es te najnej natec meáwan natec por natec teqüy modajlüc meáwan asandiüm.